Nguena dii nreni kú, kukuita yuá yuá nguixhii táchii, xunku yo'ó enero este de diembre, enero febrero mini tachí nguixhii naku nguina kota ni xa ne ngua te nguendo loco nguixhí xon na ku ihá, yuú nguixaá datunini nenu tachí kochika kua kué, xhikangua te xun kuxa kué dakane kué kuéchi, nakenekué kitinro dakane kué.